Kwatite mnyama asirwe, <hesitation> kwatite mnyama asirwe simba, simba yaani fasta alisana, na na wingi kwatite kobe, kobe ni anyamala sana kuyenda.